“स्थान” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे सबसे पहिले कोइ विशेष भौतिक या मानसिक अवस्थाकि सन्दर्भ आत हए । स्थान केवल एक भौतिक स्थान इकल्लो ना हए, जा हमर अनुभव, भावना और सम्झनान्सँग फिर जुडत हए । जा कोइ विशेष ठांव, स्थानकी परिस्थिति या हमके अपनोपन महसुस होनिया ठांव हए । स्थान हमर जीवनमे महत्वपूर्ण भूमिका खेलत हए जैसेकि हमर घर, कामकि स्थान या जहाँ हम अपनाके सुरक्षित और शान्त महसुस करत हएँ । ऐसि करके, स्थान मानसिक रुपमे फिर महत्वपूर्ण हए । कोइ स्थान हमके शान्ति, सृजनशीलता या साहसकि प्रेरणा देत हए जबकि दुसरो स्थान हमके तनाव और चुनौतिसे सामना करन मजबुत बनात हए । स्थान केवल भौतिक रुपमे सिमित ना हए, हमर मानसिक और भावनात्मक अवस्था फिर हमर “स्थान” कि अनुभूति करबाए सकत हए ।